ña kuunu ña sinintiu ña kuu Sa'an kantiu kuu iva ña kuu Sa'an ndavi yo si ña kuu ñaa triqui ña ku ña Sa'an na´a inka sio nùù síkaa ika hua sinintiu ra ña ku Sa'an miintiu ra ña kuantua ña kuatu hua iya ñuu ikoyo yo´ra ñaa sani ña kuu ñuu intuba yo ra kuantua kuatu ña ña iyaa tyi tanuu soa a´su ka´an ntiu Sa'an ntavi ri so sii sii sa´ma iiña kantiu sii sii kantiu na kuantua kuatu kuntiu iyaa ntiu ñaku ña yu´vi yo ra ñaa samantua samatu ña kantiu riso yaa sava na ra kuntanintiu ña ka´an ra ya sava na ra kò´o ñaa ra taku na sava na inka na sama ña sii´n ka´an ra itante kò´o kuntani ntiu a Sa'an va´a a Sa'an kini ka´an na sintiu ra kosinimintiu tyi kosini ntiu ntaku ku Sa'an ña sinintu hua ña kuantua kuatua ya riso kò´o kuntanintiua ni kutu vaa ntiu ka´an ntiua in kutuvan tiu a tyi ña iva ña kuu Sa'an mintiu siña kuu Sa'an saan yo ni kutuvantiu kana ka´an nitiu ña yoo hua ni sana na nuntiu ña Sa'an ndavi yo ra ñaa na velu ntiu ntasantua ntasatu ni sakintona ña kantiu ra ña ku ña Sa'an san yo ra ña vitini ni tuvi´a ra ni kutuvatuntiu ka´an ntiu ra ña yo´ni hua sinintiu.